يلا الثقافة التركية دي هي اصلا مزيج بين الشرق و الغرب، عشان موقع البلد، موقعها جاي بين اوروبا و آسيا و عندها تاريخ طويل وعريض في فترة الامبراطورية العثمانية. الناس هناك اجتماعيين و كريمين شديد، لو زرت ليك زول في بيتو، لازم يضيفك شاي ولا قهوة تركية و يمكن لازم يصر عليك و ت اكل معاهو غصبا عنك، في الحتة دي زينا نحن السودانيين، لو جاك زول في بيتك و ما اكل و شرب ما بنرتاح و بنحس كانو ما اكرمناهو. برضو الااتراك بهتموا بالاسرة و البيت شديد و الاسرة عندها قيمة كبيرة و الناس بتحترم الكبار في السن بطريقة واضحة شديد. عندهم ال اسواق الشعبية و البازارات و دي جزو اساسي من حياتهم و عادي تلقي المفاصلة و المساومة في ال اسعار. ال اكل عندهم متنوع شديد و سمح شديد، عندهم المشاوي بي كل انواعها و المعجنات و مشهورين بالبوريك، كمان مشهورين بالحلويات الشرقية زي الكنافة و البقلاوة. بحبو القهوة شديد، خاصة القهوة التركية وعندهم عادة قراية الفنجان بعد ما تشرب القهوة و في المناسبات زي ال اعراس بتلقى الحفلات و الغناء و الرقيص و المزيكا و الطرب و عندهم الرقصات الشعبية و بحبو الدبكة.